डॉल्फिन एक सामाजिक मछली है और थोड़ी तेज है और थोड़ी हुशियार वे है। <hesitation> अने आपा कोई भी चीज आसानी हु हिकाड़ सका है। <hesitation> और अलग-अलग करतब कर दिखावे है। यो नदी और झीला में रह बणमें अलग-अलग मछलिया भी रह बण सभी मछलिया में डॉल्फिन सबसे समझदार हवे और अन्डी एक अलग पहचान है।